To tlər ɗa ma hya’atə əmbudla, yo ɓatliya sə ɗa sənda yo məra aku ɓupuchi, ma ya hya atə mbudla yo wurandi ana aduwa, yo hya ati yo hya andə ngulisha a, yo ngabiya nda eo wurandə ana aduwa amar hyel tlakə eo pətlənya, eo tsau kərnəea ku cha hyel tlakəu eo gədi hyel tlakə ənda cho ɗa na ea aku ɓupuchi. Ma ea ma ya wurandə ənga, yo tsau nyi sənda kowane zər kala zər o məra əmbudla nda. Alenya njo chi sə kəla cha, alenya nji o tsəkə vi, alenya jo mər sənda eo ɗar eo fəu nya ea əmbudla nda. Alenya njo ɓatliya ngulisha a shiɗəɗəu, ka ndo təra kyo makaranta. Naya ndan tsəu, yo nəɗar nda, nənnə ɗatə ya? Macha a da ɗa wa, yo na a da ɗa wa. Macha a da ɗa wa yo nar nda yo nar tlaƙənyi a da ɗa wa. Ma nja wurandi, naya ma a, eo təra ja sakangə eo wiɗa, alenya nji nji nda eo təra kyo makaranta, ndo təra. Nji nda o təra kyatə suku, ndo təra. nji aku ki, ndo ngya. Naya tsəu, yo ɓatliya kərɗa, yo təra na a kya nya tləra. Tlər ɗa nacha ngə dlədləɓa nə ngulisha a, yo təra yo təra ki dlədləɓa, nda yo nda dzugwa <hesitation> kəl ma bəjir dlədləɓə ɗa a wura. Ma ya zədi, a hya kyatə mbwar tlər ɗa, ma ya zədi, tangərma, nacha ngə yo zədi səɗənda kar dzə ɗa yo tsa andzə ɓiti, yo kwasənya ɗəfa, macha ɗəfə da. Ma ya kwasanya ɗəfə macha ɗəfə da, macha abəra ya, vanya səda njo mər kyo church pəshinda, yo ɓatliya kərɗa, yo təra. Macha a səda njo mər wa, ma ya hya atə ngani wi bəjir tləɓə oada nə njo tləɓə oada chuli, yo tatsə oada yo ləɓəti. Ma ya tatsə oada yo ləɓəti yo tləbə yo ɗəmbiya chuli kwa, yo fiya. Aka ma para shili tləməu, yo ki tləka. Maya ya wurandi, irin bəji ja saka nga, kar <hesitation> dəgə lyang fwaɗəu, hyo hya atə ja yo nga ngulisha a, a mən ma gu ki, məna sə məna gwa mər sə tlər təkəra sənda məno ɗar akə na. Alenya nji tsəu ja ndo gwa, njo chindi sə kəla cha, sa anan yo sa ndə nda o ta təm akə nda cho tagu cho tagu. Macha tagu, alenya njo waɗa ngulisha a. Əngə eo məra, har akəu o ɗa. Naya ngan tsəu ja, ma ya tləɓəbiya oada, macha tsəutanyi bəji nda yo biya ɓəliyasar, yo biya yo biya ɓəliyasar, yo tsa anzə ɓiti yo ɓəliyasarəu. Macha a da bəjir ɓəlsar da wa, to, a wurti nganja. Ma ya wur na tləɓə oada, yo nar nyi nə ngulisha a, ea ɗa ɓakəɓakə akə nda, njir ta təm ndo ta təməu. nji ndo- waɗa ngulisha a ndo waɗa. Amma macha program da aku church pəshinda, nacha ngə ja, eo təra gyo church, eo gi wurandi ənghəu sənda njo məra kyo church pəshinda a kyo mbwa ala hyel. to əngə ma ya səya, nacha ngə ja, ma akə a ɗa nacha eo mər ənga. Ma akə a ɗa, a tsəu səda njo məra wa. Eo biya ja anya nyavi, wi naya, aji ɗa i i chaɓətanyi, yo hya atə a yo təu nda o layi yo dəkar nda sənda eo ɗaka mər haɗa haɗa. aku ki kəea na bəji nda ea shili həya, sə ngə njirawawa a o məra. Kə i ngurvya, kə i pə pəkətəpəkətiya, kə i nja nja nja kwaɗa, əngə eo məra. Yo nar nda ja, yo dəkətə nda. Ma yo dəkətə nda ja, macha nja nja nja kwaɗa nga, ndo səhimi ja. Ndər gyaɗi cho gyaɗi, ndər nəɗə ɗa cho nəɗə ɗa. Sakanə nani, aji ɗa i papatəu, a nau tə nda nja nja kwaɗa. Ma ya nar nda: nja nja nja kwaɗa, nja kwaɗa kwar biyamani, biyamani kwar ngudigana, labala bala kiɗəkər gwaguɗəgwaguɗə sasəlga o la ki nyi tə mbəta o, təm salatə təmtəm ndzwatə. Kwahir mana bagani, nə nyi zəwa tsa chiwulwul ga tsəu nja ma a tatwatlə kənda. Kər k la a ja hakilu kənda o shili təkəra ya ja papatəu. ma a ja aji ɗa da zər fa mətlə kwa nau cha nabiya. Ngurvi sə ngə njo na ngurvi ngə kwa nau nda mərti. Ma ea mərtə əngə ja alenya ja kwa nda ɗa ja kwatə ndo hanyi puruɓəu, a dzə ɗa. Naya tsəu ja, ma nda wur go hanyi ngə ja yo həya tə likatəkatə ɗa yo kəratsənti. Mbwa nda yo kəratsənti, yo hya atə ja, yo pətlənya. Ma ya pətlənya ja aka nga, yo piyata ɗa ja. Aku piya nda yo piya nda, yo nda sha vu i, yo mər pətlənya. Yo həti kəratsən ɗa nda səkəu likatəkatə əratsəntə mbwa nda yo kəratsənti. Yo pətləya nya, ma ya pətləya ya ja. Pətlənya <hesitation> daga naya kəl hyel ɗa. Məlka vi o wur ja səkə tsəu ja. Ma vi a wura, nacha gə yo ɓəla nga ea tsəu ja, eo shili eo shili pətlənya, a- mar ada nda kya huɗamələm. So sənda yo mər nga, aku ɓupuchi. Mangə via wura, har akə kwa ɗa har bəji da yo nda ɓəla piya tə səkəu. Sə inda yo mər nga aku ɓupuchi.